Man ñaata façon làkk laa xam si kaw suuf bi, làkk yi ma xam si kaw suuf bi, yi ma jot a xam dafa bari. Olof am na, njaago am na, séeréer am na, pël am na, <noise> bambara am na, tukulóor am na, saraxule am na, joolaa am na, lii tamit naar am na, french <noise> french am na, spanish am na, anglais yi am na, portuguese am na, arabe am na, làkk yu ma mun ti xam moom dafa bari, yëpp munama leen compté, yooyu laa jot a fàttaliku ma wax noonu.